Iu quannu cucinu utilizzu a lu novanta pi centu ervi frischi e di stagiuni. Quannu haiu tempu liberu mi piaci jiri a cogghiri li ervi sarvaggi ni la campagna pi poi utilizzarli ni la cucina. Ci sunnu ervi ca si ponnu utilizzari sulu doppu avirli fattu siccari comu ad esempiu: Marva, Ariganu, Satureddu, eccetera. Mi piaci utilizzari li ervi frischi ni la cucina pi lu motivu ca sunnu chiù ciaurusi.